Raika foana isan'ny firenena mba hitako de aketo à Madagasikara, de aketo ndraika zaho a defa nahita tanàgna maventy an efatra: nahita zao zaho Toamasina, nahita zaho Antaninarivo aketo, de efa nande koà zaho tà Majunga a, de tàgny Mahanoro tany iaignako.